Yaani kwakweri nii naenda vintu vyenye vyani vya kibonde nenda sana, lakini haa taiji mpyela ijishi. moja aone seya kwanza ene nenda <laughs> labda ndio muchere jiye ya mpate nande vinyamanyama jii mbalokye nanegiye nane nturemuda jegerazye neho kalanga na makute jiie, hamo kosha na lukutele bisekela bhasiepatikana kuna hali imo eleya kangana. Ivaleke daeje esiku naewezeshe wajini kiteandre sana alafu liendre vyo boa sana de vii vane nterariyee, kwa sababu kosina mwanya nsole kentu shebohatobhoni tele muntu endekintu cha boha alie renu rekisha naye kura na usiache, yaani kiitera avaluke de vii vancho. Kera muntu enda manchierenji na sana kwa sababu eche nene kona langile e maisha genaya na hantutafuma esatu vano tikisa sa zaidi ulikuwa nankuna ditufumile wele iyobho bhiliya bhe ndawala sana na masula na mti lakini hasusu la satelye bhuntu we boha. <hesitation> No jua maisha ene vanovene etutwara inabidi <noise> kotekateke na cha boha lada nane cha boha kochakosekene basi nojire kosate riziki apafumurire sana kofatana na hali ya umuu teta. Babofindrie sana ntoto hera varokoro na tamaa okiibolhe bhenge bha bhato sevyo boha boha.